Kwi mituurire imwe ya aantu imakagia yaambare kwirio eetaga akethira naagurene ne ena aana mbaati iinthu iru, mukuru akaajua kana agukua. Aakua gwaituika mwekuru uria atiga kaakajukua kaivi akare ja agurwa i mutanongina. Na mutanongina uu aamujukia, aantu barija ba nja ii yonthe bajukie into bia muntu uu ukuire bionthe bagaane mwekuru ntigwa na aana bawe batigwe batina giintu kiubateetheria uturone bwao. Uuntu bubu ni ntionaga bubuui, bwa jairi tuuge kwi baangi nabo muuntu akeeja gukua atina mwana neethagirwa kaingi, atikwona muntu wa umuthika. Muuntu uuju waakua aagirairwa muuntu weetawe gatiru. Gatiru niwe otejea ntungu aata ntungu into biria biukure bia muntu uu ukuite. Akajukia bionthe bikaa biawe. Atanongina na aarongina na aciari ba muntu uuju ukuite, baatwika gutii kio bakoona kiri gintu kiu, kinya untu buu, ntikwona jaa bwithaira bubuui. Kwi bangi nabo muuntu ariikia gukua, kethea ii mwekuru otigwa, gwatwika ati, <hesitation> atiukari na mwana, ka muntu uu aakua atina mwana, mwiriga jwakara nthiguru, jukaguranira muntu ukuite akareterwa mwekuru njaa, mwekuru uguri i muntu ukuite, muntu utimama noe, muntu utikurugira, ka umurugira irio, gwatuika noe mu mukuru waku. Guku, ija kugura kirundu ira igeetwa na kimiiru nkoma. Na nkoma iiji, iteethairwa ithongi kwou inya cio no noiireete mugiro ndeene ee njaa na niu ndienda kuuga oou.